Lu mèrcuri mi fa pinsari a lu diu di li comunicazioni e lu cummerciu, Mercuriu. Mi fa puru pinsari a Freddy Mercuri, lu cantanti di li Queen. Mi piàcinu assai li so' canzuni, accussì mi veni spontaniu jùnciri sti dui nomi, chiddu di la jurnata e chiddu di lu cantanti, e dunca chiddu di lu gruppu e di li so' canzuni.